Kosedee saafige tabuu. <hesitation> naa hiɲe dawa egal bahana. Naŋg kel kaaba, ɓee kab. Korə ɗob tənda batan ranihi. <hesitation> miʃilə el naŋg ŋgab gen tə otaŋg kala naa. Naŋg raŋg ge, ŋgoot ge. Woo gole gee ɗarən kala. Tar bana haraŋg ɲida tiyeɟin məm baha. Miʃil ell lemun ge. Miʃil goyav gee. Deb ɗaarən ɲibona harəŋg ɲi daawoot, teeɟiŋg məmət tə muda aarande aana navərande ta, taabo alla ŋgalaŋg na nama. Aana naboo te; Jeni lakin hasa na, oho koso ndegida. Ta khayar kiɲa taa, ta fudurga, Haakumto ohon, pudur ga dakhayar kiɲada, kab munan ko. Oo korɲenan tə oseɲa. Yubərbəta təə ŋgar rofuno ruyo kə tal kaaba. Woo, woo miʃil avoka gə naŋg ko. Kaw hasanən, ohom fudur gə wota. Taa tə təə təloŋg rəŋgəniŋg re teyi amər kə rəŋg ni da. Ris ge, <hesitation> lemun ge, nel khalas ohoŋg ŋgar rətə fuduru. Too, ti haya aa tə oloɲi ŋgal naŋgati woo khalas tə olaŋg ŋgarna ta. Ndek bar roɲiti təbə hawo ke. Naŋg mboo farək in- naa. Inn, inn kozo fende taboo, wur. Min alzi direk ba hanin dallaa asgaran. Oleɲe gar rəb kam, de tib fal fale.